أهلا من ذكرياتي عن لعبتي المفظله في الطفوله كانت لعبه الكره كلنا نلعبها في الحاره بعد المدرسه مع صديقاتي نختار فريقين و نتنافس و كانت اللحظات مليانه ظحك و حماس اتذكر مره سجلت هدف على شهد في آخر دقيقه الكل إنچن من الفرحه كانت ايام چميله و صداقه حقيقيه.